қазақстанға келгеннен өзімнің бойымдан бір жаман қасиет байқап жүрмін
сондай жаман қасиет
ол қасиет тек менде емес бүкіл қаланы жаулап алғандай
барлық ғимараттардың ішінде өрмекшінің торындай өрілген
әрбір заттың үстінде адамдардың киімінде есіктің тұтқасында шаңырақтың үстінде
тіпті әрбір адамның екі иығына отырып алғандай қорқынышты
бұл не болды екен
мен ондай жұқпалы аурудың таралып жатқанын білмеймін деген боларсыз
иә оны білмей қалуыңыз әбден мүмкін
өйткені ол аурудың түсі де түрі де жоқ
мен ол ауруды көрсем қазір жүрегім айниды
оның аты басқалар кінәлі деп аталады
біздің қазақстанда кінәлі адам жоқ таба алмаймыз ондайды
бізде басқалар кінәлі
әсіресе ең жаман карманы мемлекетке шенеуніктерге арта саламыз
балабақшадағы мектептердегі жоғары оқу орындарындағы білімнің адам сенгісіз сапасыздығы
қызмет көрсету саласының сын көтермейтін сапасы
көшедегі қоқыстар дем алу мүмкін емес ластанған қала
дұрыс ем көрмеген науқастар
дұрыс салынбаған шұрық тесік жолдар
немесе жылына жүз рет ауысса да бітпейтін жолдар
жұмысын соңына дейін жеткізбеген жұмысшылар
бәстесейікші сіз нағыз қазақ ретінде өткен аптаның ішінде бір рет болсын жаңағылардың бірін айтып мұңдандыңыз
немесе өзіңіз тағы бір оқиғаны айтып өзгелер жайлы шағымдандыңыз
осы біздің елде неге бәрі солай деп ашуланып жаныңыздан табылған адамға айызыңыз қанғанша тырнақшаның ішіндегі аса ақылды саяси экономикалық әлеуметтік шолуыңызбен бөлістіңіз
жасырмаймын мен де осы басқалар кінәлі деген аурудың шырмауындамын
күннің бір бөлігінде сабақ оқымайтын студенттерімді бір бірлеп алып ниетінің қалай жоқтығына шағымданамын
соңында өзімді асқан ақылды ал қалғандарын қандай топқа жатқызарымды білмей қаламын
ал сосын кінәнің бәрін басқаларға артып өзімді судан ақ қыламын
себебі біреулердің қателігі үшін мен неге жауап беруім керек деп ойлаймын
маған солай істеген оңай
біз кейде бір артық қағазды толтыруды тапсырған кезде осы қазақстанда неге бәрі солай екен дейміз
сөйтіп мен де шағымданамын
ал жаздырып жатқан адам бізде бәрі бұрыннан бері солай дейді
мен үндемеген қалпы толтырамын да кетемін
себебі маған солай істеген оңай
бір күні мен сол оқиғалар туралы айтқаннан басқалардың проблемасымен бөліскеннен ләззат алатынымды байқадым
бар күшіммен энергиямен талқылағанымды көрсеңіз ғой
сол кезде менің ұстазым талшын проблеманы бірінші өзіңнен ізде деді
шынымен де стоп талшын тоқта талшын тоқта әлем тоқта қазақстан
бұлай еліміздің әрбір бұрышындағы проблеманы бір бірімізге жарысып айтқанша кішкентай болсын біз соны өзгертер іс неге істемейміз неге
иә білемін өз ісіне жауап бермейтін қаншама адам бар
бірақ солардың солай істеуіне жол беретін кім
кім болушы еді біз әрине
өзіміздің жауапкершілік алатын кез келген сияқты
барлық адамды мемлекетті түрлі ұйымдарды барлығын жала жауып оларды жала жапқанымызды тоқтатайық
кінәліні іздеу және табу бізге эмоциялық сотты әділеттілік орнатса да әрі қарай әр істің дұрыс жүруіне әсер ете ме
сіз өзіңіз күнделікті кездесетін проблемаға қарсы оны шешетін кішкентай болсын бір іс істедіңіз бе
сіздің қадамыңыздан бір адам болсын өзінің жүгінен айырылды ма
бернард шоудың мынандай сөзі бар екен адамдар әрқашан өздерінің тағдыры үшін болған оқиғаларды кінәлайды
мен оқиғаларға сенбеймін
бұл әлемді сәттілікке жететін адамдар орнынан тұрып өздері қалайтын оқиғаларды өзгерістерді іздейді
егер таппаса олар оны өз қолдарымен тұрғызады деген екен
кінәлауды тоқтатайық
шынымен де талшын сен де тоқтат
дәл қазіргі сәттен бастап өзіңіздің біреуді кінәлап жатқаныңызды байқасаңыз дереу үндемей қалыңыз
осы оқиғаны қалай өзгертуге болатыны туралы ойланайық
біздің осы әлемдегі өміріміз өзіміздің қолымызда
кінәлау оңай кінәлаушы агент болу өте оңай
өзіңіз қалаған өзгерістердің шешімі болу ол қиын
бірақ оны шешуден кейін пайда болатын сезімге ештеңе жетпейді
сондықтан кінәлаушылардың тобы болудан қашайық
кінәлаушыларды емес керісінше проблеманы шешетін топқа айналайық